Mi waɗi ka nanki bojji e gawlaali, mi waɗi ka nanki jaaɓille, mi waɗi ka nanki kujeeji e ndogga e pilto, mi waɗi ka yiiki maƴƴe, mi waɗi ka yiiki leeliyal e ñimre, fuɗ mi waɗi ka du'aji nden mbo ko leyel waɗi mi wurti mi doggi mi daɗi